ájid iményengé ñsio-ñsio afóng ke ilúng ajíd. ányié atóng éséké ekood afia atóng, omekeme iwó atóng úwá áfid, ànwénwén átóng mmode mmode aséké ádé afóng etók, ade ami nsikamake áfóng efọ́k nsé nkámá afia àfóng ñták aseke nkáma afia àfóng adé ké ndé atoinwáng ñañga afó agwọ ké inwáng ali idém afo alá ábád eti eti afia àfóng adé ke ami ñse ñkámá, ñtók aseke nkáma afia àfóng ade-ade afia atóng alá ñkpọ́kọ́ idém añke nyōngo inwáng ñli, ñwák ñwák idahé ini amá adé ini nsin lkañg ké ikọd ñkang asé ñkpènè kidem mmé kámá àfia àtóng adé àlankpọkọ mbád ki-idem. Afia atóng ádé anúng asé áfón ké njéd áfóng sá-áde afóng inwáng afia atóng ami ikpọkọ àtọ́ng éfọk iwihi ikpọkọ anúng áném ùfik ñkánágá ikpọkọké afiá atóng adi alanwám ami ñkámá ñjed àfóng ami sa-ade ñwák ñwák àfóng sé ñse njéd idéhé ukeed ke ñse ñwo ñwán ami ájéd, nte ágwo mmáhádá ñkpo nám né ameghé nna kama afia atóng ádé njéd áfóng ami adé ala ákpókó. Ndị otóketók ajén ami ade efok efok adéhé ákémé iká name akányíe mbád àkémé itọk nkùm afia atóng adé asé kpókó, ñwák-ñwák Idáhá afia átóng aneke áfón eti eti ke ñkang ájid em! sáádé àfia afóng ke ájid ikámá ijéd ñkpo nde ùsán isi-ikámá afia atọng ijéd Sá ade ajied itém ñkpo ke ewuk ájid itemé ñkpo ke ilo mbákára nkáng ke elém ekó esio iseke ikámá itém mkpọ́ afia atọng ase kpọko ibáhá atọng ñwén awihi ikpọ́kó so atóng sé ñkud ke afón akáná, ányié ufon àkáná adé afia àfóng sá-ade afia atóng asé ñkámá náñga ñsio-ñsio ñkpo ke ñkañg ùfọk ámi, ké ñkpo kélé-kélé mmóhó nám, ke-idem ntuk ajén ami ema ényóngo namile elinwám sé ámmó ekpé wiwile emá afiá atóng ké mmó ñdép mmo ekámá ejed áfùrò ñkpó akpolo. nde úkpo-úkót ámmó nsine nyōng inwáng afia atọng àwi ikpọ́kó, afia atóng aneke ányié aluhi akán atóng ñwén sa-ade afia atóng akude mi ányé akpọkọt mbád anam ànwénwén átóng, akpọkọ mbád akán atóng èfọ́k, so afia afọ́ng afọn eti eti.